Sanga runding Ita ga'din ndia yang pertama ndia Ita harus talelak kisaran ga'di yang wajar untuk Ita posisi no Ita pengalaman na, kemudian tatudu Ita nilain no Ita kontribusi lo perusahaan a terus Ita harus pake bahasa yang sopan dan profesional Ita yang haen ragu supaya Ita fe natatanek atau tatane tentang Ita ga'di a.